Më yë ku'utpyën juech bi'i yën dunyë, at'sukëbyëch say nëkxëch cebolla padakyë bi'i cilandro jadun dun nëkx mey manytë ni'iy dun padakyë, ni'i myaj mëmëwëp ka'an manytë tembësëmnë huacamole nëkxë kyojnë.